Ene̱ bate̱ be̱be̱-e ita tari mie̱ briye iyeri erebo amabo ị oto so̱ ba, i̱ ọto so̱ te̱ be̱be̱ ị ibu sikiriba i ibusikiri te pakabote-e ibii sikiria te̱ ifiare goye-goye. Iya ka bo sukai, ifiere goye-goye̱ i̱yaka bo̱ sukai̱. I̱ tomini akaka bifingi so̱ ibi furui ibibi furui i inbo akaka bei fingi inbo bara ke̱ ningi gbaim but ani gote ibibi furui japu jnete dugo pakama ipiri boye japu piki dugo paka ma ipiriba imbre dege ibibi furuaro. kuma aka sikiriye sikiki i yaka me̱ mi̱e̱ sikiri, imie iyakame sikiri mie saki bibi furu me ibari na-a biya ina kpeki apu so bari na-a biye. Bi̱ sikiri ye me, in ke akame grow be ye me fe. Inke ani bo olo omi te inke anibio tan, i̱ tan kuma i̱ ke̱ aka me̱ grow kuma animie te ibibi sakimengba kunue i̱ tomina akaka ekwenriso. I̱ye̱ri̱ma ania-ania i̱ye̱re̱be̱ so inimi we̱re̱ mine so̱ ibibi bari furute ina mini la-a ibime dede bio isikiriba, emebaka isikiriba bobiri din imonobate-e ipiki sikii i ba ani saka. Ene bate̱ dede bio dede bio imie kinena ekwen so bibi me̱ fu̱ru̱ inbo nini la-a. Iya aneme iyefiye, enebaka iye fiye, bobiri iye fiye kuma ibibi isikiriya ifiya buarima so aka me̱ bio sukasuka fam imie deri kuma, i̱ isan pei pei isan impori aka suka we̱re̱ imie deri kuma imeni beba iya imbraa ania-nia imbree isan impori iya ka bio emi o. Anani ipei bo̱ inji i̱ yaka bio emi ipei we̱re̱ boye go̱ye̱-go̱ye̱ i̱yaka bio suka we̱re̱ iyeri ma iyeri be̱ ani ibujirima ba, ani gote enebaam bebe-e bie sikir-yeme okite anibo olo me̱ anibio swate̱ iyaka me̱ guro te̱ tomina akaka i̱yeriso de̱rite tomi i̱nina aka fi̱nji̱te de̱ri.